ما راح أسافر لأنه ما ليها أي فايدة، ما راح تفيدني بشي يعني في شخصيتي، ولا إني راح أأثر في المجتمع إيش الفايدة إذا <hesitation> إذا يوم أنا سافرت للفظاء? إيش راح أغير في نفسي؟ أو راح تفيدني أنا في نفسي أو راح تغير في المجتمع? ممكن تفيدني في كم شي مادي? واذا كانت بتفيدني كشي مادي بروحه على طول ما راح أفكر إن هذا شي مادي، وأي إنسان يحب المديات، راح أروح على طول.